हम कई प्रकार के पेड़न के नाव बता सकिला। जइसन आम, अनार, अमरूद, नींबू, नीम, बरगद, यू के लिप्टस, खजूर, नारियल, केला, सागौन, इमली, जायफल, पीपल, देवदार, कटहल, सहतूत, शीशम, बबूल, पपीता, चीड, काजू, जूट, गुलमोहर, बेर, अर्जुन और अशोक।